که یوه المارۍ بیلابیلې خانې ولري نو هڅه باید وشي چې په یوه خانه کې یې په منظم ډول کالي رااویزاند یا ځوړند شي او د دې تر څنګ په نورو خانو کې یې ضروري شیان لکه جرابې، بوټونه، دستکول او داسې نور ضروري شیان کیښودل شي. او همدارنګه باید هڅه وشي چې د المارۍ توکې په داسې ډول کیښودل شي، چې د یوه توکي د رااخیستو په وخت نور توکي ګډوډ نشي.